لو كان عندي خيار بين إستكشاف الفضاء أو المحيط بفضل إستكشاف المحيط. إيه السبب إن المحيط عالم غامض وجميل، وفيه كثير من الأسرار اللي لحد الحين ما إكتشفناها، الحياة البحرية متنوعة جدا والأعماق البحرية تحمل مغامرة رائعة، بينما الفضاء مدهش عن البعد الكبير والغموض بس المحيط أكثر قربا لنا في تنوع بيئي، يمكن يفتح لنا آفاق جديدة لفهم الطبيعة.